Maqina e lamjes t’enve osht për mi la ent ma shpejt. Osht ni sistem ku reniten ent mrena njo mas njo, osht e lidhun me uj. E ka venin ku duhet me shti venin sapunin ose sodën për mi la teshat edhe ajo shkon n’temperatura t’nalta deri 90 gradë që me i la ent krejt perfekt.